Secund mi no, al e nen 'na coza logica secund mi perché se l'as i sold e völe cumpré e dizuma che la felicità pöle nen cumprela cun i gran, döve döve cum a s'dis döve cuncuistela la felicità e pöi dipend, dipend da la persun-a